شفت حصان مرة قصير، كإنه قزم، إسمه السيسي شفته في مصر في مرسى مطروح يوم كنا نصيف، مرة يشبه الحصان، بس إنه صغير كإنه بيبي، شكله كان مرة كيوت يهبل.